Mmm, ma nɔŋɛ la lɔgesi'a ti fu wan yɛ ti la nyaŋɛ sige paɛ pĩ fu duma. Lɔgesi'a ti fu wan yɛ ti la kɔ'ɔm kan ba'am tabɛ fu larerii pa'alɛ fu inganɛ la n naam se'em. Lɔgetunɔ taaba ti ma bɔta n yɛɛra.